දෙසැම්බර් මාසය කියනකොට නම් <hesitation> මට මතක් වෙන එකම දේ තමයි නත්තල. මොකද <hesitation> පුංචි කාලෙ ඉඳන්ම මේ වෙනකම්ම නත්තල ඉතාමත්ම <hesitation> විශේෂිත දෙයක් මගේ ජීවිතේට. නත්තල් මාසෙට <hesitation> අපි <hesitation> ලෑස්ති වෙන හැටි <hesitation> ඒ වගේම <hesitation> දේවස්ථානයේ කටයුතුවලට සම්බන්ධ වෙන හැටි <hesitation> ගැන <hesitation> ගොඩාක් මතක <hesitation> මගේ ජීවිතේ තියෙනවා. ඉතින් නත්තල් මාසයේ <hesitation> නත්තල් මාසේ එහෙම නැත්නම් දෙසැම්බර් මාසේ පටන් ගද්දිම <hesitation> මම <hesitation> අපේ පවුලේ අය වගේම අපේ අසල්වාසීන් හැමදෙනාමත් <hesitation> නත්තල් ගහ දාලා <hesitation> නත්තල් ගහ සරසලා <hesitation> ඒ වගේම <hesitation> අපේ <hesitation> නිවෙස් ලස්සනට සරසලා <hesitation> මේ නත්තල <hesitation> ට සූදානම් වෙනවා. සමහර අය ගෙවල් සුද්ද කරනවා. <noise> ඒ වගේම <hesitation> <noise> අලුතින් ගෙවල් වලට තීන්ත ගානවා. ඒ වගේ විශේෂිත විදිහට මේ නත්තලට සූදානම් වෙනවා. ඊට පස්සෙ විසි හතර වෙනිදා රෑ <hesitation> එහෙම නැත්නම් විසිපස් වෙනිදා උදේ <hesitation> අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලියට ගිහිල්ල <hesitation> ඒ දේවස්ථානයේ කටයුතු වලටත් සහභාගි වෙනවා. ඉතින් මම ගීතිකා කණ්ඩායමේ ඉන්න කෙනෙක් විදිහට අනිවාර්යෙන්ම නත්තල් <hesitation> දා පූජාවන් වලට සහභාගි වෙලා <hesitation> ගීතිකා ගායනා කරලා ලොකු අත්දැකීම් <hesitation> මට මේ නත්තල සම්බන්ධයෙන් තියෙනවා. ඉතිං දෙසැම්බර් මාසය කියන්නේ මගේ <hesitation> ගොඩාක් රස මතක තියෙන ඉතාමත්ම විශේෂිත මාසයක්.